أكثر الصفات اللي تعجبني في الأفراد <hesitation> الصدق لما يكون الشخص صريح مع نفسه ومع الآخرين يكون عنده مصداقية ويكسب احترام الناس والتواضع، الشخص المتواضع يعرف قيمته ويقدر الآخرين وما يكونش مغرور والتعامل مع الآخرين بطيبة ولطف واحترام ومساعدة الناس بدون انتظار مقابل والصبر، الشخص اللي عنده قدرة على التحمل والتعامل مع التحديات بصبر هادي.